जस एभी प्याज और लोसिन भी होन तो तेतुक तीन से चार महीने लग भी चोलाने। तो तेतोक इचे ठंडे मुँज पोदने रखने जऐके बिलकुल सुखो होला। लाँसनिक तो ठंडे मुँज चऐयी जऐके भुता ठंडा होला।